Áh-áh cepillo-cepillo pai záh, záh taum aíh cepillo joh éh laih áh pai áh main tzá tóh raum óoh, oh lauh raum tsá óoh oh jo tóh meih cepillo pai jóh áh có áh có áh cepillo áh cepillo féh gi noh main tsá tó raum zain oh raum tsá cosa chá oh au ba muoh raum müh, báh muoh jó táh láh có áh joh aig jo pe có áh cepillo féh noh jo-jo có ah cepillo paih noh áh joh to main áh cepillo fé oh áh cepillo paih main toh toh raum óhh oh raum óh la cóh áh la có ká nih oh jho tó main cepillo pai. Áh cepillo féh main tóh tóh raum zain oh, raum zain bá muo oh táh láh raum müh raum uin chiu raum lau áh joh main tóh cepillo shia to main tsa tóh la kóh cepillo la có cepillo kóh tain cepillo paih shía-shía to mein tóh la cóh néh áh jo da main tóh shiu shía na raum bu noh éh, éh-éh tóh to ba no éh toh báh jo ko cepillo féh no raum jo áh go main tsá tó cepillo.